Ulotunga kulolo flala makasaaa kama kawaida, aandae manzi anagalau ake vugu vugu ni sawa aandae kipanzi nichikondi chamsendela ni saabuni apa pelaka ni mamaa laufipa asisende manzi yata kulinga ndoo atolisaabunale pima kasa anawe nawe aende sene manzi ya nini asuuze amawe ilia nande kulea pelwa hata wengine atembella munalaila mkandina atu mala inginemu walii kwo ngakulolu fi bada ilazima sendi saabuni na mazi, namazi veayo yatechihabadibi yaenkati avuguvugu end yachemsha kidogo ni sabuni ngapa nili naawawa suuza ili ndanepali kupati chakulia ah kweni mung'anda enge mala sama safii.